يا صاحبي تخيل لو كنا قاعدين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي المدينة المنورة نسمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع الاذان من بلال، ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أرح بها يا بلال، وكنا نقبل يد الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول له نحن فداك يا رسول الله.